Misy karazagna aroa klaxon-na bisikilety haiko. Voalohany misy araiky karaha lakolosy teregna amina tagnana. Ave misy araiky magneno karaha, karaha feona lakolosy ka fô paompy agnanovana izy.